<hesitation> Bisikleta frein zany bôka <hesitation> bisikleta misy frein misy fotoagna koa zany tobile misy frein koa; freinzy reo akao zany hitanareo ao amin'ny janten'izy io akao misy zio zany kony raha ny bisklety koraniko aketo gente freinazy amy sisin'ny jante igny misy azy zany hoe zany magnano frottement amin'ny jante igny zany izy avakeo mijanogna môramôra zany fiodognan'ny bisklete. Raha amy tomobily ndray volagny aketo ataoko raha eky zany amin'ny tobile ndraiky misy frein disque zany zany tegna mampijanogna azy kôfa nandraha mandeha tobily i frain disque i zany magnagno frottement amy diska igny raha igny zany de zay.